एक सब्जियां हमें आपका प्राकृतिक खाड़ डालें हैं। दीसरी सब्जियां केमिकल खाड़ डालें हैं। <hesitation> काई नुक्सान आपें ते महंगली रोपन। हमें आपके लिए स्वास्तमा भिवारू रोणें ते। तूड़ी में जय निकले के ते चल जय ने। ते तिश्री पुली खा दाल री सब्जीया। जिनका एक सुबह <hesitation> तूड़ी तये शाम तकय खराब होई जय ने।